Kuareta ko jae yande ñamae je yave ikavi, esa yano yande kɨrëi ñaneakape yayemongueta yayerovia reve jare ñamae yave jare ko kiraita ko ñamae kuare, jokogüi ko ñamae kiräita ko yande yaeva toiko o mbaetɨta oiko va esa jokua ko yande puere yayapo erëi yande yaeta jokua.